أولًا سأقوم بنقع المقلاة واستخدم الملح وصودا الخبز لأنه <hesitation> يمكنه <hesitation> إزالة الأماكن الحارقة، أفرك بلطف أستخدم إسفنجة غير خشنة أو فرشاة غسيل وأبدأ بفركه، أشطفه بعد إزالة الأوساخ بالماء و <hesitation> إذا وجدت أنه هناك بقايا أيضًا من الحرق <hesitation> أعود (اا) بنقعه مرة أخري، أشطفه بالماء وبيكون نظيف.